Ley food I just from eating la torborgee and torborgee la in our area we can say ley lorma people favorite soup they can fix it with ley bitter bitterball they boil it and add fish so they can march ley bitterball and add soda to it so that it can get la la soft taste la soft like a touch so when they add ley soda and add torborgee oil ley get certain kind na oil they can put with in that soup so a can get then ley soda will make it like little bit foamy and thick so when they do all la one ley put ley fish in side and then let it to boil and that's what I just from eating it was nice.